Maro a karazagna kiraro: misy zô a kiraro ambo dia misy kiraro tsotra. Kiraro tsotra io zô ilay findesinô mandeha mikotrana. Dia a kiraro ambo zô dia findesinô mandeha mivavaka io na indesinô mamonjimonjy fetina raha. Dia misy kôa zô a gôdasy io zô dia andesina mandeha magnano baolina.